Iliroŋ ací ifasoŋ ngëëtëb: iliroŋ yeek ná itíis. Eboli kak, ekak cí ebol yeek ná fasoŋ ebol <hesitation> itíis akaka ací. <hesitation> ibol <hesitation> itíis ţí untab yul yí ngëënjúŋaran yun ibol. Iliroŋ ndee këënjúŋaran, kaliroŋ katíis ţí untab yukí këënjúŋaran ngun. Mëënjúŋarani iliroŋ itíis ebol itíis yuŋ júŋaran dí untab. Ma mëënkábo ufíir kaliroŋ kayeek ná ebol yeek yël yi këënyísërayun ţí unú fíir kaliroŋ. Uncíyank ulilal cíwun ebol imëënţiyun iyek ní káaliroŋ kayeek ţí uwínjí. Njaakëlin iliroŋ iyek imëënţiyun cín jíndëbali yun, dukoo cí jíndëbali dank ngëliroŋ ngëëntáaja ngëëwanţ ooko cí, ngëliroŋ <hesitation> ngëënkilo ngëëntáaja ngëëtëb ací. Cun ngëliroŋ yeek yumëënţ yun ngëëntáaja ngëëwanţ ná ngëëntáaja ngëëtëb, ná jíndëbali.